अगर में पृथ्वी म आख़िरी इंसान बचयूँ वोलू त में सबसे पैली जू अपरा आस पासो वातावरण ची वेगु निरीक्षण कलू वेगा बाद कुछ किताब पढ़लू और चित्र बणोलू फिर में ज़िंदगी ग छोटा छोटा पलूँ ग आनंद ल्योन्लू नई खोज कलू और अपरा अनुभवू त कैमरा म केद कलू ताकि के दिन में ऊँता साझा कर सकु।